<hesitation> E fahitako anazy zany e, izy io raha amegn'andro mafana zany indreo da mihina avao gn'asandreo mihina mihina mihina fa rehefa avy amizay e gna e naran'andro milentiky gnanindreo sy hita zany indreo fa <hesitation> akone miassimile gne raha azondreo nanomboky gne nanombiky an'andro mafana igny indreo agnatiny gn'andro manara.